Kankarooji daɓɓaji on ɗum diwata masin ngam ɓedo mari kosɗe juɗɗi judɗɗi bo njungo perpetel ɓe ɗo mari jiba bo haa yeeso redu maɓɓe haa ɓe watata ɓikkon maɓɓe.